لو الأكل إللي أنا أكله ما موجود! ولازم إني أزرعه الصراحة هذا الشي وايد صعب، لكنه أنا ما أروم إني أزرع الأكل، لأني ما عرف مهنة الزراعة كثير، ولكن لو حد يزرع الأكل إللي أحبه فاختار مثلا إن أزرع الخظروات والفواكة لأني كثير أحبهن.